Eme one mai kaun manga pisa mongko selain ikan te camn kuse kuse ho mose diha one wae kaeng na wa mai watu wa mai pasar wa mai one mai nua- nua koe eme ngoo ite kawe kuse one wae toe emong te itan hia gelang losi one nu one watu agu one pasir, tesuan rukus rukus hoo moe one wae lupi one wae aku perna hang laing koe aku sering hang rukus aling one ami one beo dami do rukus, rukus hoo eme hang lite do tuung gijin ngaceng kala kole. Ruha manuk eme ngoo ola lite rukus hoo cara te oanden ga teneng one wae kolang poli hitu haa bumbu poli hitu gereng sampe ca jam ne sampe weki diha peang taung si racun racun poli hitu ite langsung hang te telun ga pake pake ho ngacenng mose one wae kole ngaeng kole eta masa aku ;aing koe sering kole hang pake hoo pake hoo eme hang ngon lite harus cero ko pande wae eme ngoo cero hia cero sampai kering taung wekin eme ngoo ga pande wae hia ite siap ket ise bumbu bumbu ne ise. Wunis ise welu poli hitu teneng sampe telum pulu menit ko patmpulu menit.